Ман ба милиса занг зада мегӯям: “Салом, ман гувоҳи дуздии мошин шудам.” Ҳоло як шахс кӯшиш дорад мошинро кушояд ва онро бубарад. Лутфан зудтар биёед, ин воқеа дар назди ман рӯй медиҳад. Ман омодаам, ки маълумоти бештар диҳам.